Kjua niton xi tsjuangana'ansa ja kui xi jnúre kjo xi baske m'íre nda nga s'ae niskindi'an kitsiton'an xi jnúre 'ñu kitsiton'an ja changá'an kjat'e nguetetsitonjí'an kuinga faetsjenna nga nitojni kui- kui pelota xi jnúre manguijni tujmáni manguijni tenascáa manguijni ningutse manguijni kampana manguijni ndachjóo k'ia fanitonjni xi jnúrengatus'ae ku áansa tanga tsiton titsjaetse'an ngatus'ae tsiton titsjae'an ku ngat'a tsitina ndé xatíji yaya'an nde nga niskindi kuma'an ngat'a nima kuchajni kikjua nga kuacha ijin kumana k'ia ndaxujun nitonjni ngatus'ae nga ch'utayajni niton titsjaetsejni Kui nga kuacha kumana ja nga jatse changa'an kjiatse tsatséna ngun nde namin'a kuinga nga ja kuchanga'an nguisa nga ja tjinna ka'unkan ka'un nu kitsiton'an xi m¿óre baskeya nde kuacha fanitojni xín- xin fanitonjni ku ja torneo tjin nga kuacha manguijni ngatus'ae jmanga xi tsi'in tjiba'ere najñu tjiba'ere borrego tjiba'ere ton xi meje nga tu s'ae xuta ku kikjua nga tsjuana kui kjua niton nga tus'ae nda kinitonjni ten- nde nga kuacha tikja nga manguijni ja ma- k'ia majñújni k'ia manguixújni ku tsjua tsi'in xuta basejunjni tsjuajni ndifa tsjuajni xi chine nga kuacha tsjuajni manguijni ku kuacha 'ñajuníjni nga ndiukasengajni kui xuta xi ña'a xi fachasere kuixi tsú kjua nga fachase ña'are visita nga tjin s'ui k'ia manguijni kjianga bitju konbokatoria ku manguijni kuanitonjni ngat'a nga tsjuajni nitonjni xi jnúre Ku nde kuacha manguijni xi tse'e baskeya ún jun xi'in majni xi tse'e baske tengu xi'in ma xi tse'e xi jnúre ku tsjua kinitonjni ngatus'ae